אִלָּא כּוֹנְת נְקַדֵּר נְכוּן חוּת נְהַאר וָאחֵד נְחְ'תַאר נְכוּן חוּת אֶלְקִרְש, עְלַאש? חִית אֶלְקִרְש קְוִי וְעְנְדוּ חְרִיַּה כְּבִּירָה פֶּאלְבַּחְר, כַּיְקְדֶר יִסְבַּח בִּזְּרְבָּה וְיִתְנַקַּל לְאַי בְּלַאסָה בָּאגִיהָ, וְזִיד עָלִיהָ אַנָּה מַעְרוּף בִּאֶשְּׁגָּעָה דִּיַאלוּ וּבַאש יְעִיש חְיַאה מֻעַ'אמַרָה פֶּאלְמִיָּאה אֶלְעַמִיקָה, הָאד אֶשִּׁי כַּאמֶל כַּיְחַלִּינִי נְחַב נְכוּן הוּ.